E fomba fagnatonoa sakafo sy atahora zao da ohatra hoe sy hany be lotry zany gne afony rehefa mitono raha itegna fa izy tapatapahagny madinidiniky na koa raha sy izay da atao agnaty laforo, izany hoe ahisy agnatin'e vy ao zany gne raha ho atono da ahisy ambadiky aty gne afo da avidibadiky izy da amizay sy simba.